Lau e'eleuai aga paguai lauki la'agaukae aga ufainagai aloisai agu aga pagua aloigai aoao akealogai ke inei agualo inei aga namo pagua nieiaimo keagaga isagai uma'ai namo pagua niegamo keisai ugapi mai gaina amui aga inae paguai keisa ke pagua alogai agu aga imoi e'elemai aumai maolai. Gapuo agu apealai aopua afu namo pau isai ea keapa gaina ufainagal aga ea akeapa gaina kupu elelai lai gaina akoko aopua inei akapuni'i egaine akapaii ke pau aga pau au maga number pau euki alogaina euki alogama aga pau inei ufainagai inei inae aisai aga pau inei pau alaisai. Gaina inei pau akoko alao agu alogai pauma aga inei gainai aisai. Ke emai elao afu kopoga fagaisa. Ago aisa gaina kopoi aga ufuinagai kopoga aga aisa keka agemo puo kai kai gapinauga eomaaga isa elao epinauga, pau namo aga number ealogai alogaina puo pau afu agao gamo eka'agemo afoma kai alolao aloafi opoguina aga isa aufalao agao ageiga isa apuga ageoma. Ifa alopakaisa gaina amui kopoi. Puo lolao emu agualogai ai ao akaikia eapa loisa aga moilina aloma aga ea mopapa or gakoga alopolaga au gaina moilina alona aga aufalao agemai ageifa isa apuga ageoma. Ke ufainagai aga gaina aemia moisa. Ufainagai aga agu lau eleuai lagu gaina laisa aga kai au gailina eomo ekoko elaoa a au akaikia ao eisa aga isa eilinia aga isa eiliniamo emai ega ea ekapaisa. Ke ufainagai lai emai time aloisai amalele alogai aga malele afuga malele ea alogai agu aga lai cementsial agu ke board gaina blackboard kekelei gaina kekapai lai gaina choka kepenimaib afi'i gae malele aimu apapuai. Ke pau inamo laisa aga aguagu echange'i pauma mo aga pau inamo imoi e'elei paumai lalao kai laisai isa aguai akeagu. Isa chair, table'ai keagu ke peni pukai kemalele laisa. Ke lai aga ufainagai gaina lai. Ke ufainagai kopoga aga time aga mauni aemai puo lai aga apealai inamo ea akegai aopua o kagu silitsi aifai loli akapai lapa akei afai ikokoai auni'i loli apamia akonini'i apea'aisoge. Ke pau namo inoi aga mauni echange'i paumamo aga mobile emai keagu aga pau gamo amu koa aloifani'i aga isa mobile alogai akeaku game akeopua mobile alogai akeopua mobile alogai opua ioi ioi kekaega puo gaina opuai keafi'i keopua mobile alogai piksa keisai eoma. Gapuo pau gamo imoi e'elei aloisai aga amu isai ala'opola amui ga isa kelogo moia. Ke isai imoi e'elemaisai kopoga aga gaina painao gaina amui kopoga lai alalogo moia. Kai pau imoi e'elei inamo aloisai aga pau aloisa imoi e'ele pauma kai agefai emuai agepainao emu moni agepainaoga kapao lo'ogekipo aga isa ageafia agekailai aloapuga aga ta isa emai gae eafia elao alaoma oilokauai ke isa eafia elao efua imoi e'ele puo elao gae a'gepagea. Gapuo pau aga aguagu echange paumamo. Ufainagai aga gakoa kopoga, ke pau ifa kopoga amaulaisa afuagao galao agaoma kopoga aufalao agao two or three days kopoga inae e'take maifa eafia elao mokuai ainapalogo ekapaisa ke pau aga aguagu echange'i puo paumo mobile afia flex auka efua pau aifania isa keafia gapuo aguagu echange'i paumamo inaina time alogai.